منزل أحلامي يكون في حديقة واسعة غرف واسعة مطبخ واسع شي يشرح القلب... الاشياء الخضرة ضرورية في البيت لازم تكون.